المشروع اللي شغاله عليه حاليا إني بحاول ادرب نفسي على ترجمة المقالات بمختلف أنواعها سواء سياسية أو إقتصادية أو سياسية أو فلسفية وبحاول إن أنا انمي ده من خلال إن أنا اخد كورسات علشان عايزة اشتغل في الترجمة ترجمة الأفلام والكتب والمقالات والترجمة الشفوية والتحريرية.